﻿Kuape mopeti cosinera oikatu ocosinava, mopeti tembiurendape ikavigueva jepigueva jaeko jae oikuata kirai ipuere vaera <hesitation> oyapogue oyue ou okaruva jare jaeko oikatuta ome jare omopöra tembiu yepe misi, yepe mbaeti jeta ete mbate mbae erei jaeko oikatuta omopöra, ombodekora jukurai ipöra oyesa vaera, jare jukurai ouvaera cliente reta jokope